<noise> guꞌn sdzaꞌl ldoná nak naranj krioy lo gunu zak idzaꞌlu nup zed gowma gana limun zak pib diꞌltse ba lëd nex, lëꞌ naranj guꞌn xdo nu lad, lad lëtsna zak idzaꞌl nup dia giꞌn. <noise>